Mulai sudah <hesitation> nako ngom mane oka hewan o liar yang lolobing ma aka o kia rusak tumbuh tumbuhan nagena la o hode <hesitation> de o manjanga hode de manjanga mana ma kerjanya ya rusak nanga tumbuh tumbuhan ya odo jadi ya odo mana ngone maduhutu pa hika ka mario padae ka pahika pa tindakan ka padodoha karna ena ma hewan liar ena o binatang o hode de o manjanga mena o binatang liar o untuk <hesitation> halmaheraka atau lolodaka mana okia hode eko manjanga sedangkan binatang ma somoa ko macam o mia kera mena ko ya ngomika tapi mane oka yang paling utama loloda ka berkembang mena adalah o <hesitation> hode de o manjanga mena irusak nanga tumbu tumbuhan.